Ny kolontsaina any Australie raha ny tena marina tsy dia fantatro loatra ny momba an'izany tsy dia mahalala ny momba an'izany loatra aho fa araka ny regniko sy ny efa fantatro a dia ny karazana biby zao no mbola hitako hoe misy amin'iny any. Dia zay no hitako tena hoe kolontsaina avy any Australie fa tsy dia manana raha zakaina ankoatran'izany loatra aho.